Izaho moa zany de olona tsy de mahay miaina miaraka am'biby loatra fa saingy tia ihany, fa mba nananako teo am'fiainana de tsisy afa-tsy anankiroa ihany, de ireto avy izany lay izy: ny akoho a de ny bitro, na bitro be io a na bitro kely.